بقا الموسيقار باهت في هذاكا اللحن لي يسمع فيه من الغابة، هو لحن جميل برشا و <hesitation> ساحر برشا، شكون زعما لي يس- اللي يعزف بالطريقه هاذي، قرر باش يمشي يكتشف شكون، يعرف شكون ال- العازف، خدا روحو ومشى، هكاكا هو يمشي وكل ما يقرب من الصوت كل ما يحس روحو ولى مسحور، وأن ال- <hesitation> الموسيقى هاذيكا تجبد فيه الداخل.